“क्रोध” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे पहिली बात कहोक गुस्सा और असन्तोष आत हए । क्रोध कहोक एक शक्तिशाली भावना हए, जो आदमिके कोइ अपमान, अन्याय या मन ना पडनिया परिस्थितिसे उत्पन्न होत हए । जा भावना होन कभिकभि स्वाभाविक और तात्कालिक होत हए और जा हमके गुस्सा बनात हए । क्रोध बाहिसे दिखनिया एक उत्सर्जनकि रुपमे प्रकट हुइसकत हए जैसेकि हल्ला करन, लडन या कोइ नकारात्मक काम करन । पर जा हमर आन्तरिक मनोविज्ञानकि अंश फिर हए । जा एक प्रकारकि आन्तरिक उथलपुथल हए, जौनकि कारणसे हम बाह्य संसारसँग संघर्ष करन शुरु करत हएँ । पर अगर क्रोधके सही ढंगसे व्यवस्थापन ना करहएँ तओ जा नकारात्मक परिणाम लान सक्हए, जैसे कि सम्बन्धन्मे विघटन, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्यमे समस्या या निर्णयमे गल्ती । पर अगर क्रोधके सही तरिकासे व्यक्त कर्हएँ तओ शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करन ताहिँ प्रेरणात्मक फिर हुइ सकत हए ।